एबे पेनगुइन क बात करबाही जौत हुनुका जुड ठौरामा कसके रहे सकसाइ कहबाही जौत पेनगुइन क जुन उअ छलवा हसइ न छलवक तर सुन्ते एगुणा मठगर ओथिया मोट जामल हलही नाही । उ मोटकी कसनुक हसइ न दहियाक धिकाली बहरा यावे देलही न बहराक जुडकी भितरअ जाए देलही । हसे उहेसे हुनुकर ओथी देउनकही दहिमा जते धिकल चाहे बणइ हुनुका उतुरे नाही बारबोरी बनाके रखले हलही नाही । हसे ओकर पाछा हुन्का धिकल लगावके भेले जौ जतुरा पेनगुइन सबह बणइ न जम्मा जन सङही बटियैलही नाही । सङही बटियाके हसे हुनुका सङही एके ठौरा कुरिएइलही । एके ठौरा कुरियाइकी माहा जम्मे जनक धिकाली बटैलही नाही । एकर धिकली इचिका ओकरमा ओकर धिकाली इचिकामा ओसने कके हुनुकर धिकाली जम्मे जना क बटैलही नाही । हसे उ छाणके हुनकर देउनकही जुन पखिया हसइन्, पखिया फेरी खा मठगर हलही नाही । इतुरा मठगर हलही कि इतुरा मठगर हलही तोर देउकही हुनुकाके उहे पखिया धिकोलही नाही । बहराक जुडकी हुनुकर दहिया तकले पुगबे हैने करलही नाही । हसे उहे ओथिया पखिया से फेरी हुनुकर दहिक धिकाली मजासे मिलावे सकलही नाही हुन्का । हसे हुनकर जुड हैने लगसाइ हुनकर दहिया धिकले धिकले हलही ।